झारना सोच के हाम्रा कथी याद आबाइया हम जब हेटाउदा पढ़ाइट राहली बार क्लास मे त उजना त्रिकंडी कहे वाला एउटा ठाऊ बा । बारी फेमस ठाऊ बा उजना मंदिर बा आ बारी बरका उजन झारना बा साइड साइड मे उजान नदी सब वी बा त उआजन हमैके सब जाना प्लान बनेली एक दिन जायला । कहेसे हेटाउदा के जटना आदमी सब बा सब जाना सूती मे उजना जाइया आ जाके नहैया खाजा ओज बना ओनके सब जाना उजने खाईया । ओकाईं सब त हमाइयों के सोच होलख कहके घर मे से बना ऑनके सब किसीओ खाया वाला चीज सब आ उजना लेजके पिकनिक जैसन चीज सब अकरेला । त हमाइयों के पिकनिक कर के नहाया के सोच ले राहली त उजान गेली पहिला सब जाना ग्रुप रहे त उजाना जाके पहिला नह लेली नह ओह के फोटो ऑटो घिचा उचा के । पूरा बरका झारना रहे बारी निमन <noise> उजर पनि आइय आ पूरा काटे काटे जंगल आ यने साइड मे मंदिर आ उजान नहया ताल आदमी सब आइय घूमे उजाना बहुत फेमस ठाऊ ब उ वाला ।